طبعًا لو كان بإمكاني إني أرجع بالزمن ،فبحب أروح لعصر النهضة في أوروبا الفترة هذي كانت مليئة بالابتكار ،والفنون ،والعلم ،أحب أشوف كيف كان يتم تطوير الأفكار الجديدة وكيف الفن والثقافة تفاعلت مع العلوم، بكون متشوق أشوف أعمال الفنانين مثل: ليوناردو دافنشي ،ومايكل أنجلو ،وأتعلم عن كيف تطورت العلوم بوجود شخصيات مثل جاليليو كوبرنيكوس.